Izy koa tsy magnana vata fampangatsiahagna dia tsy dia tsara loatra mitahiry legioma mihoatra ny andro raiky satria môra lo izy iregny. Dia tsy azo tehirizina ela izy koa tsy magnana vata fampangatsiahagna.